Raha kôraha ny anahy manokagna dia zaho loka mazoto mijery telefônina mi raha azo- <hesitation> raha nataoko ny <hesitation> fandinihana fa, fa zany hoe mba asiako fetrany mi koa ny anahy. Ohatra hoe efa tsisy isoratako igny aho dia mikitikitika telefônina, dia zay no ataoko. Dia maharitraritra eo amin'ny adiny iray na adiny telo eo aho rehefa roboka aho zay dia ajanonako. Dia ataoko hoe intelo, adiny telo isanandro zany aho mijery telefônina raha ny anahy manokagna ankapobeany.